Irki uunila iygealon kuttikani, uu uin eskei, ya amnga ju olla in iyge iygka fa deakierole amanogo, wala iskeedwea logo, iskeedta touya fa in iygin do kochidu ubirole, taka'lag log fa iygto fa din, wala fa nougerie joughjimonna, wala fa ademri joughjimonnnan, wala weawala wala fananguora kottaen aweray fa joug jougmo, fa eska ayilonga hafadr, kabarrun goni, jullenchi uni goni, fentinto goni.